Hanku nema wa gala we tere mu liya we tere in shari intishun toon kuni ka wera gun wera gun tera yika ma ъui ma tanƙa ma we ma alaɗe mama ma agwagwa tewe e teshe ta gun to ding maka leka ka sha to mon ko ke leka ka weyyo weye koken gassko kene ka piblon ko kuma ken zai suron ъang ken ta wan na ken turusura ra weno monɗok in murƙo kene ken pilin ko kuma ka ta shirui kensar we tegi sura kare bone mara e e sura ɗang ampani ɗeng ken sari kei wa pillin maka pillai ƙara pilin morgo ƙa iya pilliin jara ka iya pilin e ka ina pilin mina dig we maka weya to ke we ya we kera shu tomaiko kaye boi kama ta weshigi maka ka we shatoman yen to kene yim mina wen mare maka wam keri yim mina karke ra sha tomonin amma make we ya weye to kere yimmina ka. Ta turiman sheno nariku sha to moni lukune we ku ъokye yen ɗuttirinni ne weiya ka mean me moori me yuwa mori intiminin kine ti ta suran a nasara anasaran timinin timinin kina in sharkanadu terenti pipilin we ъo ne maraye ma pibilla in gali ye mina pilmina gbee ye morgo in pipilla gbee morgo bere ma pena sura ku margo murgo ta iya war ɗang in pallin kan we dong ko margo tere ra iya palmemman shan kajuwa to ɗing tereo suran murgo wera gun kuman ti pattina mari pattina mayegera pipuken pillin mayegera pilinuma ken woshen terai peni ъoi maka timmome a kaƙe leka adɗolo ka iya yin wi go yefwer te ƙe kan te kar kari makama chiъogon adɗina tere yinemo mariku shatomoni ъoi mamoi gassho weiyem araɗumanim karfwen larkune akan tem ara ɗumanin shat tarkan pilinaum lonkuna akan tankam to tiku parene nenku tewani te makateka kake lekasha tomon to wemi tebra lii shikko likebeko ken gasshina lanka ne ken we. Longku nee ka weyani kake ti sha toomon kuma ne ne lega nen sha toomoni tee paaro na yuun ti ku sha toomoni <hesitation> longku wen ne ɓoi neti dumi nen ya shaklom neti dumi nen ya shakloo naa deeno waanim longku ne ne lega nen sha tomonno daran maa bwara shyran maa shuran daran maa bwara shuran maa shuran daran ne illo nen longku nee ne lega nen sha tomoni te ne tega na ke ɓoi ne lega sha toom kpang ne lega nen sha toomon ne lega nen weiyo weku buk ye ɗing yee liyya shinii ya longku sha toomon ka doo ka weshiina kai gbangata ɗiye ɗing wee shi lega magaa kante to keta twani ka ka ta sha toomongo to ɓoi maa ka sheeno maa mana lega amma tom tom we memme lega ɓoi ka pelle we sha toomomi kine maga kan kine ɗing we ne maraye ke ta weyani ken we ken liiyina ti gele go maa ka ye keta sharani ken yuun shuran ken yuun shuran tena te kooke ye memme ti tewi ya ke yi shekki sha tomon.